forsætisráðherra segir ástæðu til að hafa verulegar áhyggjur af auknum hernaðarumsvifum á norðurslóðum meðal annars í ljósi áforma Bandaríkjahers um uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli barn danskra foreldra sem börðust með Íslamska ríkinu í Sýrlandi fær að snúa aftur heim

danskra þingmanna vill ekki taka við Dönum sem tóku þátt í stríðsátökum í Sýrlandi hitamet gætu fallið víða í Evrópu næstu daga í hitabylgju sem gert er ráð fyrir að gangi yfir stóran hluta meginlandsins í París gæti hitinn farið yfir fjörutíu stig síðar í vikunni kjósendur í Istanbúl fögnuðu fram eftir nóttu eftir að frambjóðandi stjórnarandstöðunnar vann afgerandi sigur í

í gær niðurstaðan þykir veikja stöðu

forseta Tyrklands frá næstu mánaðamótum verður engin þjónusta dýralæknis á Vestfjörðum ekki hefur tekist að manna stöðu fráfarandi dýralæknis

gott kvöld Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra segir að áform Bandaríkjahers um sjö milljarða uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli feli ekki í sér að

verið sé að endurvekja gömlu herstöðina á hún segir að aukin hernaðarumsvif á norðurslóðum séu áhyggjuefni samkvæmt fjárhagsáætlun bandaríska flughersins fyrir

verður fimmtíu og sjö milljónum

dollara varið til framkvæmda á Keflavíkurflugvelli eða sem nemur um sjö milljörðum króna forsætisráðherra segir að framkvæmdirnar eigi rætur að rekja til yfirlýsingar sem íslensk og bandarísk stjórnvöld undirrituðu árið tvö þúsund og sextán þetta sé einnig í samræmi við þjóðaröryggisstefnu sem allir flokkar á Alþingi nema Vinstri græn hafi samþykkt á sínum tíma hún segir að aukin hernaðarumsvif á norðurslóðum séu

áhyggjuefni ég hef auðvitað áhyggjur af því ekki síst þegar við horfum bæði til Norðurhafa og líka norðurslóða sem

ríkt ákveðin

að þar eigi að halda slíkri hernaðarvæðingu í lágmarki

segir að með uppbyggingunni í Keflavík sé ekki verið að endurvekja gömlu herstöðina nei ég myndi ekki segja það það mun ekki koma til að hér verði aftur herseta

alla vega ekki á meðan við erum í ríkisstjórn en það

fyrir að með þessari uppbyggingu og í rauninni undanfarin ár hefur viðveru hermanna á varnarsvæðinu í Keflavík og hersvæðinu í Keflavík hún hefur aukist er það áhyggjuefni að þínu mati það endurspeglar auðvitað þessa auknu hernaðarvæðingu

í kringum okkur Alþingi samþykkti í síðustu viku að færa þrjú hundruð milljónir af fyrirhuguðum

framlögum til þróunaraðstoðar til útgjalda vegna mannvirkja Nató á Keflavíkurflugvelli tveir þingmenn Vinstri grænna sátu hjá við afgreiðslu málsins Katrín segir að með þessu sé ekki verið að hverfa frá stefnu stjórnvalda varðandi þróunaraðstoð þá liggur það fyrir og kom skýrt fram af hálfu meirihlutans að framlög til þróunarsamvinnu þau munu verða uppfærð við gerð fjárlaga þar verður miðað við þá áætlun sem

samþykkt um þróunarsamvinnu sem er í takt við og miðast við hlutfall af landsframleiðslu niðurstaða endurtekinna borgarstjórnarkosninga í Istanbúl í gær þykir veikja stöðu

frambjóðandi stjórnarandstöðunnar sigraði með afgerandi hætti hann fékk yfir sjö hundruð þúsundum fleiri atkvæði en frambjóðandi stjórnarflokksins

tugir þúsunda streymdu út á stræti og torg í Istanbúl í gærkvöld þegar ljóst var að Ekrem Imamoglu frambjóðandi stjórnarandstöðunnar hefði sigrað í kosningunum í gær

var öllu stærri í gær í kosningunum í mars sigraði hann með um þrettán þúsund atkvæða mun í gær skildu meira en sjö hundruð þúsund atkvæði á milli hans og frambjóðanda stjórnarflokksins það er stærsti sigur í

í Istanbúl í þrjátíu og fimm ár stjórnmálaskýrendur í Tyrklandi

segja að niðurstaðan sé áfall fyrir Erdogan forseta landsins það hafi verið stór mistök að krefjast nýrra kosninga í Istanbúl og stjórnarandstaðan í Tyrklandi fagnar nú fyrsta stóra sigrinum í langan

eru ráðgerðar eftir fjögur ár og það er strax farið að líta til nýja borgarstjórans

sem leiðtoga í þeim kosningum hafi verið lögum samkvæmt lögreglumaðurinn sem þrjár stúlkur sökuðu um kynferðisbrot starfaði áfram meðan á rannsókn allra málanna þriggja stóð meintu brotin áttu sér stað í sumarbústaðarferð árið tvö þúsund og sjö og greindi

mannsins fyrst frá þeim lögreglumaðurinn gegndi áhrifastöðu innan lögreglunnar þegar málið kom upp RÚV fjallaði ítarlega um málið fyrir ári síðan í frétt RÚV í gærkvöldi kom fram að samkvæmt niðurstöðu

nefndar um eftirlit með lögreglu hafi ríkislögreglustjóri getað vikið lögreglumanninum sem kærður var frá störfum á meðan rannsókn stóð yfir Haraldur

gat ekki orðið við beiðni fréttastofu um viðtal vegna þess að hann er í orlofi erlendis í svari frá Thelmu Þórðardóttur yfirlögfræðingi ríkislögreglustjóra sem sent var fréttastofu í dag er bent á að nefnd um eftirlit með lögreglu hafi ekki talið ástæðu til að senda ríkislögreglustjóra tilmæli

um aðgerðir vegna málsins né heldur hafi hún talið ástæðu til frekari athafna af hálfu nefndarinnar það er rökstutt nánar í ákvörðun nefndarinnar þar segir að ekki sé hægt að ráða að fullu

af útskýringum ríkislögreglustjóra hvers vegna manninum var ekki vikið tímabundið frá störfum hvort það væri vegna skorts á gögnum líkt og ríkislögreglustjóri hefur borið fyrir sig eða hvort ríkislögreglustjóri hafi talið að heimild til þess að víkja manninum frá hafi ekki verið til staðar vegna þessa og vegna þess að skipunarvald sé ekki lengur hjá ríkislögreglustjóra var ekki talin ástæða til frekari athafna þá er tekið fram í svari embættisins að maðurinn hafi

komið aftur til starfa hjá lögreglunni þar sem mál á hendur honum hafi verið felld niður fjölmörg dæmi séu um slíkt og lögreglumanninum hafi því ekki verið veitt lausn frá embættinu að fullu

ríkislögreglustjóra verið heimilt að víkja honum frá störfum á meðan á rannsókn stóð í París gæti farið yfir fjörutíu stig í hitabylgju sem ganga mun yfir vesturhluta Evrópu næstu daga stjórnvöld í París hafa sett í gang viðbragðsáætlun og gefið út lista yfir staði þar sem fólk getur kælt sig minnug

tvö þúsund og þrjú þegar næstum fimmtán þúsund manns létust vegna hitans á Spáni er búist við yfir fjörutíu stiga hita inn til landsins næstu daga í Þýskalandi er spáð vel yfir þrjátíu stiga hita

landlæknir sendi frá sér tilkynningu í dag þar sem fólk á leið til Mið Evrópu er hvatt til þess að fara varlega í hitanum vökva leita í skugga og halda sig innandyra þegar hitinn nær hámarki yfir daginn Freyr

hverju mega Evrópubúar og ferðamenn

það er þegar orðið heitt í Evrópu við

víða í Evrópu yfir þrjátíu stigum

tóku í dag á móti fyrsta

sem fæddist dönskum ríkisborgurum sem börðust með Íslamska ríkinu í Sýrlandi danska þingið er klofið í afstöðu sinni til þess hvort fyrrverandi liðsmenn samtakanna eða börn þeirra eigi að fá að snúa aftur stríðið í Sýrlandi stendur enn þótt mjög hafi dregið úr átökum eftir að liðsmenn Íslamska ríkisins voru hraktir frá helstu bækistöðvum sínum tugþúsundir þeirra halda nú til í flóttamannabúðum og mikil óvissa ríkir um framtíð þeirra sendinefnd frá danska

utanríkisráðuneytinu sótti ungan dreng í Al búðirnar í gær en danskir foreldrar hans búa sjálfviljugir á yfirráðasvæði Íslamska ríkisins

drengurinn var með skotsár og þurfti læknisaðstoð sem ekki var hægt að veita í

talið er að um tuttugu og fimm danskar konur séu í tveimur stærstu flóttamannabúðunum í Sýrlandi og óvíst hvort þær fái að snúa heim

mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna ræddi framtíð þeirra og rúmlega fimmtíu þúsund

liðsmanna Íslamska ríkisins sem eru annað hvort í haldi eða í flóttamannabúðum í Írak og Sýrlandi þar kom fram að ríki heims verði að sýna ábyrgð og taka við því fólki sem ekki verði ákært tvær

rákust saman á flugi yfir Þýskalandi í dag og hröpuðu til jarðar talið er að báðir flugmennirnir hafi náð að skjóta sér úr vélum sínum áður en þær lentu saman en aðeins annar þeirra lifði af þoturnar voru af gerðinni

en þær voru við æfingar skammt frá ströndum Eystrasalts flugmaður þriðju vélarinnar segir að hann hafi séð flugmennina skjóta sér í skóglendi og mikill eldur blossaði upp en vel hefur gengið að ráða niðurlögum hans ekki liggur fyrir hvað olli slysinu fjöldi íbúðaeigenda hefur í þessum mánuði óskað eftir endurskoðun á fasteignamati eigna sinna í sumum tilvikum er fasteignamat hærra en markaðsvirði eignanna formaður Félags fasteignasala svarar fjölda fyrirspurna um þessi mál í hverri viku

heildarmat fasteigna á Íslandi hækkar um sex komma eitt prósent frá áramótum en tilkynnt var um nýtt mat nú í byrjun júní matið tekur mið af þinglýstum kaupsamningum í hverju hverfi fyrir sig talsvert er um að fólki finnist matið of hátt og hafi leitað til fasteignasala til að fá nýtt verðmat sem það vill nota til að fara fram á leiðréttingu jafnhátt það er munur á því það getur munað ansi mörgum prósentum þannig að það er alveg eðlilegt að það komi upp spurningar hjá fólki hvort matið sé of hátt eða

frestur til að skila athugasemdum við nýtt fasteignamat er til þrítugasti desember

á eignum þar sem fólk hefur verið að velta því fyrir sér hvort

getur munað einhverju milli milli ára en ekki hefur tekist að manna stöðu dýralæknis á Vestfjörðum fráfarandi dýralæknir segir nauðsynlegt að gera breytingar á samningnum dýralæknisins vegna perla er á leið til dýralæknis Sigríður hefur starfað sem dýralæknir á Ísafirði í um tuttugu ár hefur sagt starfi sínu lausu frá og með fyrsta júlí og þá búa Vestfirðingar ekki lengur við þjónustu dýralæknis í næsta nágrenni það er svolítið langt í það er eðlilegt að við búum við þá stöðu að hafa aðgengi að dýralækni og þessar reglur sem liggja á okkur um að dýravelferð sé í lagi af okkar hálfu

á hinn veginn Sigríður hefur starfað samkvæmt þjónustusamningi við Matvælastofnun frá tvö þúsund og ellefu sem miðar við reglugerð sem er ætlað að tryggja dýraeigendum á dreifbýlum svæðum almenna þjónustu og bráðaþjónustu Sigríður sinnir Vestfjörðum utan Stranda

ein og þarf sjálf að finna afleysingu í sinn stað og það hefur ekki gengið vel

í sumarfríi síðan tvö þúsund og ellefu samkvæmt upplýsingum frá Matvælastofnun hafa engar umsóknir borist

um starfið og stofnunin hefur því leitað leitað til atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytisins sem hefur málið til skoðunar Sigríður telur nauðsynlegt að gera breytingar á samningnum dýralæknisins vegna þótt starfið sé alls ekki leiðinlegt þá er þessi viðvera og álag og aldrei frí

bara til að bræða úr manni og mér finnst að ráðuneytið þurfi að koma betra skikki á þetta sýning um Sunnefumál eitt lengsta og flóknasta sakamál Íslandssögunnar hefur verið sett upp í sláturhúsinu á Egilsstöðum eigi erindi við samtímann Sunnefa Jónsdóttir fæddist líklega árið sautján hundruð tuttugu og þrjú og var aðeins sextán ára þegar hún var handtekin og dæmd til dauða

fyrir blóðskömm hún hafði eignaðist barn með bróður sínum á Borgarfirði eystra í haldi sýslumannsins Hans

varð hún aftur ólétt og var að eigin sögn neydd til að lýsa bróður sinn föður seinna

þegar hún fulllyrti að sýslumaður sjálfur ætti barnið upphófst málarekstur sem stóð í sautján ár Sunnefa finnur fyrir smá meðbyr stuðningi frá öðrum yfirvöldum landsins þá rís hún upp jafnvel þegar hún var fangi á heimili þess sjálfs yfirvalds sem var að reyna að koma henni í gröfina

átti Sunnefa yfir höfði sér að vera drekkt og á sýningunni má upplifa það að standa á brún

það var ekki nóg með það að hún byggi í námunda við sjálfan fyrir austan heldur hafði tveimur konum úr nágrenninu verið drekkt annarri á Alþingi og hinni hér í hvert skipti sem þau fóru af bæ gengu þau fram

myndirnar eru eftir Erlu Maríu Árnadóttur en á sýningunni eru líka verk eftir Kristínu Gunnlaugsdóttur með setningum frá ungu fólki sem tengja má sögu Sunnevu þannig að það eru kannski setningar sem

við á öllum tímum og fjalla bara um staðreyndina að vera manneskja kona ein

sem kona býr við sem er ekki í þeirri aðstöðu að geta varið sig við erum að horfa á atburði gerast úti í heimi í Bandaríkjunum Póllandi og víðar þar sem verið er að skerða frelsi kvenna í tengslum við barnsburð mjög alvarlega það er gott að hafa þetta í huga að við erum ekki endilega komin á öruggan stað Seltirningar ætla að fara sína árlegu

göngumenn þegar byrjaðir að safnast saman við hákarlahjallinn við norðurströnd

hvað verður boðið upp á já Bogi hér verður gengið á milli merkra staða

staða á nesinu

fyrir aftan okkur eru göngumenn að

hér fyrir aftan okkur eru göngumenn að

og þar munum við bjóða upp á veitingar og við ætlum að fjalla um ákvörðun v r

Haukur Harðarson er með í íþróttum kvöldsins heimsmeistarar Bandaríkjanna komust áfram í átta liða úrslit h m í fótbolta í Frakklandi í dag bandaríska liðið fékk tvær vítaspyrnur í leiknum gegn Spáni og í gærkvöld komust gestgjafarnir í liði Frakklands í átta liða úrslitin eftir sigur á Brasilíu Marta ein besta knattspyrnukona sögunnar var í tilfinningaþrungnu viðtali eftir leik og k r er komið á toppinn í úrvalsdeild karla í fótbolta k r ingar unnu sinn sjötta deildarleik í röð þegar Vesturbæingar unnu f h Inga í Hafnarfirði forsætisráðherra segir ástæðu til að hafa verulegar áhyggjur af auknum hernaðarumsvifum á norðurslóðum meðal annars í ljósi áforma Bandaríkjahers um uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli barn danskra foreldra sem börðust með Íslamska ríkinu í Sýrlandi

fær að snúa aftur heim danskra þingmanna vill ekki taka við Dönum sem tóku þátt í stríðsátökum í Sýrlandi hitamet gætu fallið víða í Evrópu næstu daga í hitabylgju

yfir stóran hluta meginlandsins í París gæti hitinn farið yfir fjörutíu stig síðar í vikunni kjósendur í Istanbúl fögnuðu fram eftir nóttu eftir að frambjóðandi stjórnarandstöðunnar vann afgerandi í gær niðurstaðan þykir veikja stöðu forseta Tyrklands frá næstu mánaðamótum verður engin þjónusta dýralæknis á Vestfjörðum

tekist að manna stöðu fráfarandi dýralæknis punktur is er uppfærður allan sólarhringinn